Ra many ni xila ni-ni maru canzá gel ra bueno, nú-nú val’na za ninu za nú béw, ra béw ni nú ra gelrithil ma ra xcomid rama rithil rama xiga zy tu rinaz rama ra ni na zth ni na este rabargid bznin, lá rama zega zú rama, bueno diferente gaza ni raw rama rni raba xila ni rëny rie rama tëx ra many rni raba per nú ra, breni-breni ná rama, nú rama raw rama ra nax ra tunii zthe ra-ra-ra-ra nú ga ra pajarite ra zega bueno zega va nú gá zi rama ra raa <hesitation> zorros-zorros tuni la’ra ma zega rinaz rama rha tu lá ni ra many gel raw rama, ra raxila ni, ra bëzy na ra zega ra xilani ra buy, lo ra gyag buy riechú rama raw rama buy chi lueg rzan rama ra-ra raxilani béz’e zy gynú vez rannu chi rhë rackbewxini lani rietaw rama buy este ra gel.